مشروبي المفضل هو الشاي العماني أعده بسلق الماء. واضفله الشاي الأسود, وبعدها أضفله الهيل والسكر حسب الرغبة, تنطيها نكهة جداً جميلة, أتركه يغلي شوي, وبعده أصبه في الفنجان, أحب أشربه مع التمر, لأنه يعطي طعم لذيذ, ويخلي الجلسة أحلى مع الأهل والأصدقاء.